Ma traversé l'oceano traversé l'oceano a sarà ün'impreza abastansa abastansa düra <hesitation> bo preparese venta pìé ën poch dë viveri pöi l'atresadüra giüsta për la barca për varie varie tipi dë cime, funi, corde e põi cuntrulé la cuntrulé la barca ch'a sia tüt ën urdin, tüt a post